Sɛ epɛ dɛ epam wo batom edze bͻ w'atarsor mu a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ ibesina w'ahoma na wo pandze a edze bɛpam. Afei iwie a na edze <noise> wo <noise> pandze no edze <noise> - edze apam wo batom no abͻ bea a epɛ dɛ epam bͻ no.